Izy koa helihely vola agnanovanao bazary, nefa ta hahazo hanigny tsara, dia mivanga légume: karaoty ndraiky pomme de terre. Ave ivangana patsa sasany.